أحب إني <hesitation> أشتغل <hesitation> يوم واحد متلًا يكون ذا اليوم <hesitation> اتناشر ساعة، عشر ساعات، أربعتاشر ساعة، ولا إنه يكون خمس تيام بالأسبوع يعني، عشان أكون موازنة مابين العمل والحياة الشخصية ويكون لي أيام راحة.